Je'e jyot je'e wi'inmadyë je'e jedun jayëp mixanëp neyb je'e jyot nebyë je kyudujtë pa ji'im yekyë, pa ji'im jyotmëjë manytë dun i'ixan axkabanyë y ko'o jedun wi'inpëkëp kap jukyajtë dun nyëkxë ti'uyoy kap i'oyëyëp.